بالنسبة لي الأفضل إني أتلقى الإحترام ، علشان ما أحب أي شخص يقلل من إحترامي، وما أحب إني أنهان، <hesitation> بالنسبة لي الإهانة شيء صعب جدا ولا يغتفر، وتبقى هاي المشاعر عالقة في ذاكرتي ومسببة لي <hesitation> ذكريات سلبية جدا جدا.